اعتقد أيوة في فرق بين الثقة والايما. بدليل ان الاتنين اتسموا بمسميات مختلفة، حتى وان كان في تقارب في المعنى ما بينهم لكن هيكون في فرق <hesitation> يحدد المصطلح دا ويحدد المصطلح دا او يميز كل واحد عن التاني، <hesitation> وممكن يكون واحد فيهم أشمل من التاني وأعم والتاني يكون أخص وأدق. أعتقد ان الايمان أدق بكتير من الثقة. انا نقدر نوثق في فريق عملي لكن نبقى مؤمنة بواحد بس فيهم انه يقدر يخلصلي المهمة داي.